Vietnan peguaretako jae guɨnoi iporomboete familia reta ndie jare taɨkuegua reta ndie jae jokua ma guɨnoi retavano jare jaerete imusica arte marciales jare arte lakau jae jokuape jaereta ma jaereta omboete jare jukurai jaereta yogɨreko